Waaw nag walla bëy nuñ xàmmee doomam nag ak bëy emuñu nag moo ëpp bëy doomi nag moo ëpp doomi bëy nag ak ni muy jooyee ak bëy ak ni muy jooyee du benn. Nag mun na toll fii moom nag dafay dafay dafay mbuu mbëy dafay mbee. Nag bu toll fii bu mbuu wee na xam ne comme nag bi na xam ne yaayam moo nekk di jooy walla na xam ne borom beneen nag moo nekk di mbuu. Bëy su mbee na xam ne bëy moo nekk di mbee. waa bëy moom ak nag emuñu noonu laa ko xamee te loolu moo di nekk différence yi bëy ak nag emul ak ban jëf la yaay ji di xamee doomam bu nekk mu naa xàmmee doomam moom. Bëy ak nag moom na xam ne lii lii doom lii moromu bëy la nag na xam ne lii moromu bëy la loolu la c'est que gaa yee nekk benn place rek waaye nañ nañ bu nekk di na xàmme moromam.